Amiko manokany gny fomba hagnadiovako varavarankely: laha ohatsy i zao ka varavarankely vitra regny, sasako amy poudra savony de amaiko bakeo, al- angalako siky maiky amafaha azy, de laha ohatsy i hoe ka varavara hazo de asia vernis.